He mea nui ka hiamoe ʻana ke loaʻa ʻoe i ke anu a i ʻole ka palū. A ma ka hiamoe ʻana e polapola ai kou kino. E ʻai pū i nā meaʻai kūpono, e laʻa me nā mea i loaʻa nui ka wikamina sē, no leila, ka ʻalani a i ʻole ka lemi. He maikaʻi ka inuwai. A he maikaʻi pū ka ʻai ʻana i ke kupa.